Ani ɔklu n ba ɖɖoʊ ítɛ si ɛnɛ́ maa ù nyo ulu uluu lu lu. Kása màa bàa kpalí nì fùìsɛ́ɛ̀ maa kínì ɛɖí <hesitation> kíni ɛɖí bu tu wanìà ówò nɔ̀ku úni bú ni wa nini ítɛ ówò. ùŋonì wèe èɖè ígbɔ ké úni bé ɖè úni ɖòó ɖo ɛnɛ́lɔsí à àámi mòole bù nyo maa, íìnnɛ plémú màa bukɔùŋò lɔ, ú ná kɔ ú ná kɔ bìyèè ɖìigbo úni mò màa bá kɔ lɔ bù no blù óɖo lɔ lèe. ani ɔmi ígbɔké ɔmi zi ámi ɛnɛ́ee <hesitation> ìla ínìmaamlà, ù eimi íɖì íná kɔ úni mòole, ìwogò, ìwozò íìnnɛ màaké yɔŋlɔ̀ɔ ɖè bìà bù no óɖo lɔ lèe kpí ùŋle wèe ná kɔ ikle wèe, ú ná kɔ ikle wèe úni kɔkɔ <hesitation> ɛ̀ buɖò màaɖu ùúze wa óò nɔ̀kuù. úni màaké úni ɖi ni mòole bùú mi vèe búni ɖɔ̀ɖɔ̀àsì búni ɖàá fa ɖɔ̀ɖɔ̀à si aɖu máàni no bu kɔ ekpelibìà so nɔ́lɔ úni ùgò màa ɔ̀nami ná hà ta fífífí ani ígbɔ á ɔmi ɖàa nɔ ɛnɛ́ áàmi ɛnɛ́ ni ìla ìmaamlà ɛɖí lɔúá súù bá zà kɔ ikle wèe ówò nùle wèe óɖò lèe aɖuù gàké ówò nɔ̀lɛ mò màa bu nyo ówò nùguɖì ígbɔ búni ɖè bú nà tu, kɔ ígbɔ búni ɖè bú nà tú kɔ.úni kayi ùmla kɔbukɔ bu ɖàa kɔ búni úni ɖèé fe kɔ̀ɔbìà gbèe le lèe ɛnʊ úni kayi bù tu pɔrtáàblɛ̀ búá kɔ <hesitation> ila ínìwúíìntɔ òùŋò, ìgbè le nùguɖì bàá zi kɔ̀ɔwɛ, bùkɔ ówò nòɖò màaké ɖòówo óɖi sú. mò bùú ɖe ègà lɔ kpí kpí kpí kpí mò ma ké bu sòwa. Nyo óɖo lɔ lèe aplawú mò bàlɛ́ le, céví mò bàlɛ le búni ne nyo óɖo lɔ lèe. Búni búá ɛɖí bù ɖe ègà lɔ kpíìm kpíìm bìà bú ná kɔ ùzànì bìà bù zàyi óɖò bìà bùú kɛ míá únì kɔ̀ɔkɔ bá za mì kɔ ègà lɔ ówò Nɔ̀ku. kíni ɛɖí nyòo ìnùkpoówò bùwa wa ìgbè le ɛnɛ́, bu ŋùàlà inyi tálɔ óɖò eyéfo àámi màa bu ɖàá banìi <hesitation> kàmráànyɛ̀. ba ŋùàlà ínyi tálɔ ni bàáa wa kɔ ègà, bàáa wa kɔ ègà. gàké ítɛ màaké wùlò si bá kɔ bìà bùú bi bìà ú kɔ maa úni sú ówó òó jɔ ègà plémú bó zò to óyo bà zà kɔówòò.